اي انو يكون ليا القدرة الأستزادة بالمال ولكن بنفس الوقت يكون ليا القدرة انو اني اتعامل ويا وقتي بطريقة منتظمة و استغل كل ثانية من عدها لكسب المال بطريقة مظمونة.